نعم اعتقد ان الشعر له صلة بالعصر الحديث الشعر يعبر عن مشاعر الناس وافكارهم وهو موجود في الاغاني والمحتوى الرقمي الشعراء يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر اعمالهم بعد الشعر لتناول قظايا اجتماعية وسياسية هذا يجعله مهم في حياتنا اليوم.